қайырлы күн қымбатты тыңдаушылар
бүгін ы бізде қарлығаш экоподкастының кезекті саны
сәлем достар сәлем қыздар келіншектер
біз бүгін міне қарлығаш ы экологиялық тақырыптарға арналған подкастының кезекті эпизодында отырмыз
бүгін ы менде қонақта ы назарбаев университетінің ы түлегі сол университеттің магистрі әсем қалиева
әсем онда біз неге бүгін экологиялық ы подкастқа шақырып отырмыз
себебі әсем биыл жазда ыыы нұр сұлтан қаласындағы қоқыс шығару жүйесіне көзқарас деген і магистрлік дипломын қорғады
яғни ы біздің бүгінгі кейіпкеріміз ы бір жарым жыл бойы нұр сұлтан қаласындағы қоқыс жинау мәселесімен айналысты
яғни қала сыртындағы қоқыс жинайтын зауытқа барды зерттеді ы сонда жұмыс жасайтын адамдармен сөйлесті
қала тұрғындарының көзқарасын білді
сондықтан да ы біздің осы бүгінгі қозғайын деп отырған тақырыбымыз нұр сұлтан қаласындағы қоқыс жинау ыыы мәселесі
сонымен ы әсем ыыы бірінші айтып кетсеңіз неге осы тақырып сізді қызықтырды
ыыы сәлеметсіздер ме
ыыы мені бұл тақырып неліктен қызықтырды десеңіздер иә не бұл ы менің жеке өмірімдегі бір оқиға түрткі болды
ы біз отбасымызбен ы бір себептерге байланысты пәтерімізді сатқымыз келді
бірақ ыыы сатып ы жарнаманы бергеннен кейін ы сатып алушылар біздің үйге жақындағанда үйдің айналасындағы қоқысты көріп ыыы көбісі алғысы келмей ы кейін кетіп қалып жүрді
сосын менің жолдасым ммм оған бір идея келді
идея болғанда ол өзінің жеке ы сондай ыыы көзқарасы иә жеке ұстанымы болып шықты
яғни ол осы өзім осы үйдің айналасын өзім жинаймын өзім көркендіремін деп ыыы қоқысты күнде ііі шығып бара жатып үйден өзі подъездегі
үйдің айналасындағы кішкентай қағазды көріп қалса да кішкентай шөлмек көріп қалса барлығын жинап ыыы өзі ыыы контейнерге алып барып ы жинап жүрді
сөйтіп ыыы бірнеше күн бойы осылай жинап жүрген кезде көршілеріміз і жайлап байқай бастады
неліктен біздің подъезд ы күннен күнге таза болып тұрады кеше ғана мына жердегі жатқан қоқыс ол жоқ
ыыы ал кск ондай ешқандай жұмыс жасап жатқан жоқ сияқты деп барлығы таңғала бастайды
сосын күндердің бір күнінде олар ы менің жолдасымның солай жинап жүргенін байқайды
сосын бір күні ммм бір демалыс болған уақытында суббота олар барлық көршілеріміз жиналып субботник ұйымдастырады
және де менің жолдасымды біздің семьямызды ы осы субботникке шақырып барлығы бізбен танысқысы келіп ыыы
о керемет сол күні барлығы біздің отбасымызбен танысып яғни осы субботникте кішкене болса да ы подъездің ы барлық ы ұйымшылдығы артып бәрі бір бірімен танысып дегендей ы жақсы ы күн болды
ыыы сол күннен бастап ы осы біздің ы подъездің ы ұйымшылдығы артып ы көршілер бір бірін танығаннан кейін ы айналамыздағы ы қоршаған ортамыз да жақсара бастады
содан кейін біздің пәтеріміз де сатылды ма сатылды
міне ы құрметті тыңдармандар ы тазалықтың сондай ыыы басқа салаға да әсері бар екен иә иә иә
осы оқиғадан кейін өзім де ойлана бастадым
яғни осы ы қоқыс жинау саласы сонда деген ыыы қандай қызықты тақырып
ол деген адамдардың тек қана ы тек қана осы қоқыс жинау экологияға емес олардың ы араларындағы бір бірінің қарым қатынастарын қалай жақсартады
олардың көзқарастарын қалай өзгертеді сондай сұрақтар өз өзімді ы қызықтыра бастады
және де сабақ барысында біздің профессор да айтып отыратын әрқашан ыыы осы қазақстанда экологиялық мәселелер көп көтерілмейді көтерілсе де ы дұрыс зерттелмейді деп айтып жүретін болды
сосын мен өзім де ойладым ыыы осы нұр сұлтан қаласында ы қоқыс жинау саласы жалпы қалай жұмыс жасайды екен деп
ы осы тақырыпты ы таңдап ы өзімнің ы болашақ тезисімді осы тақырыпқа арнадым
өте қызық рахмет әсем өте қызық
мынандай ы жағдайдан басталған ыыы магистрлік дипломдық ыыы жұмысқа да айналған ыыы сондай керемет ы оқиғаны айтып бердіңіз
сонымен ары қарай жалғастырсақ
ыыы сонда нұр сұлтан қаласында қоқыс шығару жүйесі қалай екен қандай екен
ыыы жалпы ы жүйе деп ойлағанда мен ыыы енді ы барлығын ы нөлден бастадым деуге болады
ы енді менің сол кездегі бар білгенім ол ы мусоровоз келіп ыыы двордағы контейнерлерді жинап алып кетеді деп ойладым мхм
ы бірақ ы зерттеп келе бастағанда екі мың он сегізінші ы жылдың ыыы мамыр айынан бастап ыыы тамыз айына дейін мен осы ы жаз бойы осы ы жүйені ы нақты зерттегім келіп
ыыы ең алдымен ыыы есіл ауданының акиматына бардым
мхм ы сондағы ы қоршаған ортаны ы қорғау ыыы қорғау департаментімен танысып ы ондағы жұмыс жасайтын кісілермен сөйлескеннен кейін
ы бұл ы бұл жүйе ы яғни қоқыс шығару жүйесі тек қана ол ы осы мусор шығару компаниясы емес бірнеше ыыы ыыы бірнеше ыыы бөлімдерден тұрады екен
яғни бұл ы қоқыс шығару жүйесінде яғни ең бастысы ол акимат жасайды және де қоқыс шығару компаниясының өзі
сосын нұр сұлтан қаласының экополигоны ы және де ыыы нұр сұлтан қаласының ы мусорларды ыыы қайта өңдеу зауыты да кіреді екен
яғни ең басты м ы бөлімдері осы төрт і төрт компания болып төрт ы төрт төрт кезеңнен тұрады екен
яғни мұндағы ыыы акиматтың иә і акиматтың ең басты ыыы ең басты міндеті ол осы жүйенің ы дұрыс жұмыс жасауы және де
ы халықтың халықпенен ыыы мусор шығару ыыы жұмысшылардың арасындағы қоқыс шығару жұмысшыларының арасындағы қатынасты ы орнату яғни ыыы ұйымдастырушылық иә ұйымдастырушылық жағынан қызмет атқарады иә
ы содан кейінгі ең басты ы ең басты компания ол деген экополигон және де ыыы қоқысты қайта өңдеу зауыты
яғни барлық ы ы барлық нұр сұлтандағы ыыы қоқыстар ол ыыы сол экополигонға барады экополигонға барады
бірақ оның алдында ол ы міндетті түрде ы зауытқа апарылады екен
зауытқа барған уақытында сонда сонда тоқтаңыз ы сонда экополигон ол бір нәрсе ал зауыт екінші нәрсе иә сонда
екеуі қатар орналасқан мхм ыыы павлодарға баратын ы тас жолда ы алаш тас жолындағы трассада яғни екеуі қатар орналасқан яғни экополигон және де ыыы зауыт
ыыы сонда ы мусор шығаратын компания ол біздің двордағы ы ауладағы мусорлардың барлығын тиеп алғаннан кейін аха оны ы зауытқа тасымалдайды
оның ең басты жұмысы осы барлық мусорларды жинап тасымалдау
олар зауытқа апарғаннан кейін ыыы ы барлық қоқыстың салмағы өлшеніп ы машинадағы мхм олар ы зауытқа түседі
зауытқа түскеннен кейін ол ыыы жіктеледі екен
ең алдымен крупногабаритные дейді яғни өте үлкен ыыы көлемді ііі қоқыс ол бөлек алынып қалады аха ал қалған ұсақ ы қоқыс ол зауытқа қарай кетеді
зауытқа кеткеннен кейін онда ы арнайы ы адамдар м қолменен әрбір ы қоқысты ы жіктейді екен
яғни металл ы пластик ы қағаз ы және м органика дейді яғни осы тамақ тамақтың қалдықтары деген сияқты қалдықтарды осылай ы бөліп і жіктейді екен
сосын ы осы жіктеуге байланысты олар ы брекеттерге ы бөлінеді
яғни барлық мысалы пластиктың барлығын престен өткізіп сосын олар көлемі бойынша престелген уақытында ол көп орын алмайды және көлемі азаяды
бірақ брекетті ашып қалсаңыз онда өте көп мусор атып шығады
солай оны престеп ыыы куб формасында брекеттерге ыыы салып барлығын буып қояды бума бума

сосын ол бумаларды м осы зауытта өздері өңдейді
мысалы бұл зауыт ы пластикті органиканы және де ыыы қағазды жоқ қағазды нұр сұлтанда ыыы өңдемейді бірақ оны деген менің естігенім бойынша
ыыы алматыға м алматыға өңдеуге жібереді яғни алматы қағазы қателеспесем алматы қағазы деген компания бар сол ы компанияға қарай жібереді
ал мына пластикты және де органиканы және де ыыы электроника дейді соны ыыы бұл зауыт өздері өңдеп ы одан басқа да ы өңделген ыыы материалдар алып шығарады ммм
кейіннен мысалы пластик бутылкалардың барлығын ы осылай брекеттерге жинап сосын өңдеп шығарғаннан кейін одан ы ұсақ ұсақ ы өңделген жаңадан қайтадан өңделген пластик алып шығады
сосын бұл пластикты олар ы басқа да компанияларға сатып одан ы мысалы өзіміз қолданып жүрген ы пластикалық шелектер трубалар сондай жасауға ы қолданады екен м
ал мысалы м электроника дейді ыыы мәселен біздің ы мусорға ы қоқысқа лақтырып тастаған шәйнектеріміз ы радио әртүрлі осындай ы электірлік құралдар
ы олар ы арнайы ы бөліміне барып зауытта ы олар бөлшектерге бөлініп яғни ішіндегі пайдалы құнды металдары болса олар бөлек алынады екен
ы және де ы бұл компания ыыы өздерінің ы өздерінің ы сондай ыыы бағдарламасы бойынша ы осы электрлік ы қоқыстарды ы өндеуге арнайы ммм естімейтін құлағы естімейтін ы және зағип кісілерді жалдайды екен
яғни бұл кісілерге ыыы сондай жұмыспен қамтамасыз етеді екен
сонда зауытта бір шамамен ыыы төрт бес сондай кісі ы жұмыс жасайды
олар ы көздері ы құлағы а құлағы естімесе де ы бірақ осы электрлік ы құралдарды ы бөлшектерге бөліп металдарын құнды металдарын ы алып ммм ы бөлшектеп отырады екен
ы сосын органиканы да олар өңдейді ы өңдегеннен кейін одан пайдалы ы май деген сияқты ы тауарларды алады сосын қайтадан сатады екен
ы ал қалған мысалы ы енді ы қоқыстың мөлшері өте көп болғандықтан олар барлық қоқыстарды ыыы осылай жіктеуге енді ы мүмкіндігі болмағандықтан ы сосын қалған қоқыстардың барлығын олар ы экополигонға жібереді
ыыы енді менің зерттеуім бойынша ы күніне осы ы қоқыс өңдейтін зауыт ы күніне шамамен тоғыз жүз ы мың килограмға дейін шамамен енді бір тоннаға дейін қоқыс қабылдайды екен
ал мысалы мейрам күндері болған кезде олар өздері айтты яғни ы бір мың үш жүз бір мың бес жүз ыыы килограмға дейін ы қоқыс қабылдайды екен ол шамамен бір жарым тоннаға дейін аха
ы сонда мынандай сұрақ неше адам жұмыс жасайды екен онда ы оны білген жоқсыз ба
қазір тап қазір есімде болмай отыр ыыы бірақ енді ы жасайтын адам саны өте көп
сосын ммм онда тек қана қазақстандық ы жұмысшылар емес басқа елден келген ааа болады екен
ал ы исі қалай енді олар маска киіп сөйтіп жасайды ма екен жұмысты
ыыы енді қоқыс болған соң иіс шығатынын білеміз ғой
иә енді экополигон мен енді зауыт қатар орналасқандықтан ы бұл жаққа бара жатқанда енді иісі алыстан білінеді
иісі ммм енді иісі яғни бар өте қатты
ең бірінші келген адамға өте қиын әрине қиындау иіске төзуге
бірақ жұмысшылар ыыы осы зауытты өңдейтін жағындағы жұмысшылар көбіне енді үстілерінде халат маска мхм ыыы очкимен қолғаптармен жүреді де
ал мысалы ы зауыттың ішіндегі барлық кісілер өйтіп ы маска киеді деп айта алмаймын ыыы
а ал неліктен сіздер маска кимейсіздер ол сіздің денсаулығыңызға зиян етеді ғой өзіңізді білесіз ғой деп сұрап көрген кезде
ы бізге ол ы ыңғайсыз мысалы себебі күні бойы маскамен тұру ол ыыы енді ыңғайлы емес деп өздері айтып түсіндірді
сонда мұнда менде бір сұрақ келіп тұр сонда сол қоқыс шығару саласында ы жұмыс жасайтын адамдардың мхм ыыы жағдайы қандай
осындай ыыы қаланың қоқысты шығару жүйесіне деген көзқарастары қандай екен
сөйлесіп көрдіңіз бе
ыыы сөйлесіп көрдім ы
неге адамдар қоқысты аз шығармайды деген ыыы ішінен шыққан жоқ па
иә осындай сұрақтар мені мені ең басында м енді мазаландырған
яғни ойланып соны ойлап келдім өзім
сосын экополигонға барғаннан кейін осы зауыттан кейін экополигонға барғаннан кейін осы адамдармен жақынырақ сөйлескен уақытымда ы олар өздері айтып жатты
яғни м ең басында экополигон жұмысын бастаған кезінде екі мың алтыншы жылдарыы а мусор қоқыс мынандай қатты көп болған жоқ деп өздері айтып жатыр мхм
ал қазір ы машиналар үздіксіз келіп жатыр дейді ыыы күндіз түні келеді
ыыы адамдар онда түнгі ы түнгі кезекке де шығып жасайды ааа мхм
және де ыыы жұмыстары өте қиын ы
күннен ы жыл сайын енді қоқыстың көлемі артып келеді
және де ыыы қазір ы енді экополигонның ы жұмысшыларының айтуы бойынша адамдар барлық нәрсені де қоқысқа лақтыра береді екен
тіпті ы нанға шейін ыыы мусор осы қоқыстың арасынан нанға дейін тауып жатамыз дейді
ы сонда ы қоқыс полигонында экополигонында жалпы тек қана қазақтар емес онда өзбек ұлтының да ыыы жұмысшылары жасайды екен сол ыыы
олар нанды тауып алғанда тіпті шок болған шығар
қалай сіздер нанды ы қоқысқа лақтырасыздар деп бізден сұрап жатады дейді мхм
ыыы мен бір қызық жағдай айта кетейін өзім осыдан еңбек жолымды бастағанда мен бірден ы жұмыста экологиялық ы жаршы шығару керек болды
жылына төрт рет шығатын ыыы газет
сол газетті шығарғаннан кейін оның қалай ыыы дүниеге келетінін былайша айтқанда тырнақшаның ішінде мхм өте жұмысы көп екен
сонан кейін мен газет жыртпайтын болып едім
сонда сол эко ы полигонда жұмыс жасайтындар үйлерінде ііі қоқысты көп шығармайтын шығар иә
ол ол жағынан сөйлестіңіз бе
иә ондай да сұрақ болды менде
мен ыыы яғни осы экополигонда жалпы қоқыс саласында жасағаннан кейін сіздің көзқарастарыңыз өзгерді ме деген сияқты мхм
ы енді олар шынына келгенде өздерінің айтуы бойынша ондай ы қатты әсер етпейтін сияқты ааа
сонда сондай жерде жұмыс жасаса да бәрібір экологияға деген көзқарастары өзгермеген онда өзгермейді иә
себебі мүмкін ы адам күнде кеткен иә күнде жасап жүргендіктен оларға бұл ыыы экологиялық проблема ретінде емес ал күнделікті жұмыс ретінде қабылдайтын болар
сол себептен олар өйтіп ы қарамайды
бірақ енді а олардың айтуы бойынша енді ы қоқыс өте көп ыыы жыл сайын оның саны тек артып келеді деп айтқан ыыы мхм
ыыы ал ы тағы бір осы дипломдық жұмысыңыздың ішінде қала тұрғындарының қоқыс шығару жүйесіне көзқарасы деген анкета жүргіздіңіз иә
иә иә сол туралы айтып өтсеңіз
иә енді деген ыыы мен ы өз зерттеуімде енді екі жақты қарастырғым келді
ыыы яғни ол бірінші жағынан яғни қоқыс саласындағы жұмыс жасайтын кісілердің ойын тыңдап
сосын кейін ы екінші жағынан ы халықтың да қоқыс ы қоқыс шығару туралы қоқыс туралы жалпы ойларын тыңдағым келді және де менің байқағаным
яғни ы осы халықтың ы жағдайы жақсарған сайын олар енді ы көптеген ы көптеген заттардың құндылығы ы азайып бара жатыр
яғни ы қазір қоқысқа оңай лақтыра салады деп айтуға болады
мәселен жастардың арасында көптеген жана идеялар пайда болды яғни қоқыс ы мусор деп айтамыз
ы оның барлығы адамды кейін артқа тартады оның барлығы қараңғылық оның барлығы адамды дамытпайды деген сияқты
үйлерінде де қазіргі кезде адамдар көп нәрсе ұстамаймыз біз
ы ы естіген болсаңыз яғни япониялық ы жазушы жаңа саланың ы бастаушысы марио кандо дейді
көбісі осы марио кандоның методы бойынша үйімізді жинаймыз деп көптеген үйіндегі заттарын мысалы қоқысқа оңай лақтыра салады иә иә
мәселен сондай ыыы не құндылықтардың өзгерістерін байқап келе жатамыз
ал үлкен кісілермен сөйлескен уақытында ы үлкен кісілер ы м бұрынғы қазақ ы кезіндегі мысалы ы дәстүрлерді айтып ы яғни обал болады деген сияқты ұғымдарды түсіндіріп жатты
яғни ыыы бұрынғы кездері әсіресе совет үкіметі кезінде ы көптеген ы заттарды қоқысқа оңай лақтырмаған
олар ы металл қағаз сияқты өңдейтін орындарға арнайы м тапсыратын болған мәселен
ал тамақтың қалдықтары болатын болса олар арнайы малға беріп ы осылай ы тіпті ы мусор дейді өздері енді орысша айтып жатыр енді
ы мусор деген ұғым болған жоқ деп ы сөйтіп айтқан болатын
ыыы сол қала тұрғындарының енді ы ойы осындай и және де ыыы менің ойымша бұл яғни урбанизация дейді
яғни экономикалық жағдайдың ы бұрынғы кезден енді жақсаруына да байланысты осылай ы халықтың арасында да қоқысқа деген көзқарас өзгеше
бірақ біз енді ы қоқыс ыыы қоқыс ы шығару саласындағы ы қоқыс шығару саласындағы андай ммм жақсы көзқарасты осындай
ыыы оны жіктейік деген сияқты адамдардың ы жоқ деген сөзі емес яғни көптеген арнайы организациялар бар
яғни бұл организациялар осы ы қоқыстарды дұрыс лақтырайық
мысалы қазір өзіміз байқап жүрміз қалада сары және жасыл контейнерлер бар
мысалы сондай ы жақсы үгіттейтін де көптеген организациялар бар
сол жасыл және сары контейнерлерге мысалы жасылға ыыы қағаз тағы бір органиканы саласың сарыға
қазір шатастырып отырған шығармын бірақ қоқыс салатын машина келгенде барлығын бір бір жерге салмай ма
иә сол көп адамдарды осы сұрақ мазаландырады әрқашан ы барлығы көп тұрғындардың ойынша иә біз тек бергі жағында
ы бәрібір біздің салғанымыз не керек ол ана жерге барғанда қайтадан араласып кетеді деген сөз иә сондай барлығы сондай уайым білдіреді
бірақ негізінен егер бақылап қарасаңыздар ы күнде сары контейнерлерден тек қана ақ түсті қоқыс мусоровоздар келіп а солай ма
ал жасыл түсті контейнерлерді міндетті түрде басқа түсті машина келеді иә қызғылт сары оранжевый түсті мусоровоз келіп алып кетеді екен
және де олар ы сосын ы жаңағы зауытқа барған кезде осы мусорды қоқысты кейін өңдеу оларды жіктеу өте оңай болады
сол себептен ы осы процесс жүйе жақсы жұмыс жасау үшін халық адамдар түсіну керек
яғни ол қоқысты бөлек бөлек салуы ол ыыы жайдан жай емес ол біздің ы экологиямызды ойлау және де осы жұмысшылардың жұмысын кішкене де болса оларға көмек көрсету болып табылады мхм
сонымен әсем рахмет сұхбатыңызға
сұхбаттың соңында тағы бір осындай ы бір сұрақ қойғым келіп отыр
өзіңіз тұрмыста ыыы экологиялық жағдайға ыыы жақсартуға қандай үлес қосасыз
мысалы кейбір эколайфхактарыңыз бар шығар үйде қолданатын
ы сондайлар болса айтып өтсеңіз
ы лайфхак дегенде ммм мәселен ыыы егер де сіз үйде ы пластикалық ыыы кейде болады ғой мысалы сабыннан қалған пластикалық немесе шампунь иіссабын ы сусабындардан қалған пластикалық ыдыстар қалып жатса
солардың ы ішін шайып бөлек пакетке ы жинап сосын ы міндетті түрде сары контейнерге салған жақсы немесе ы бөлек үлкен ммм картон қағаздары қалып жатса оны да бөлек пакетке үйде ы жинауға болады
ол таза ол үйде иісі шықпайды біраз уақыт тұрса да иісі шықпайды мысалы ы бір айға дейін осындай ы қоқысты жинап сосын ы үлкен бір мешок қылып шығаруға болады
ол өте оңай және де және де ана зауытта жұмыс жасайтын жұмысшыларға оңайырақ болдады дейсіз ғой иә
ыыы рахмет сонымен біздің бүгін қыз келіншектерге арналған олардың экологиялық сауатын арттыратын ы сондай ы мақсаты бар экологиялық подкастымызға келіп
нұр сұлтан қаласындағы қоқыс шығару жүйесіне деген өзіңіздің көзқарасыңызды ол қалай ыыы реттелетінін айтып бергеніңізге біздің тыңдармандарымызға айтып бергеніңізге рахмет
ісіңіз оңға баса берсін рахмет
құрметті тыңдармандарымыз енді біздің подкастта келесі кездескенше сау болыңыздар